اختار ان انا اعيش فى مدينة كبيرة, لان انا بحب اعيش فى الاماكن الواسعة اللى فيها <hesitation> اماكن كتير للخروج ,ان انا اقدر ازور اماكن كتيرى, ان انا اقدر اروح اماكن اشوف ناس, اتفسح فا- اه مدينة كبيرة بالنسبالى احسن